في ظهيرة أحد الأيام بدت لعبة طفل ما بالتحدث، كان الطفل الذي يدعى ماجد يلعب بسيارته الصغيرة في حديقة منزله، فجأة سمع صوتًا غريبًا قادمًا من السيارة، مرحبًا ماجد، قالت السيارة بصوت مرح، تفاجأ ماجد، ووقف في مكانه غير مصدقًا لما سمعه هل يمكنك حقًا التحدث؟ سأل بفظول، بالطبع أنا سيارتك السحرية.